अगर ग्राहक हमार रेस्टुजन्ट के खाना से अगर असंतूष्ट छे, तो हम उकर खाना के बिल और उकर पैसा वापिस करें के परियास करें छे, और उकरा से हम निवेदन करें जायचे, कि उ दूसर कोई खाना मंगा के और खा सके छे, और एके असवधानी के लिए उकरा स से छमा भी मागल जायचे, ताकि उ असंतूष्ट होके हमार रेस्टुजन्ट से ना जाये।